Tingo yami hosu gukugalli aran gukdo deitan ro deiti, tabiti na koba yama tam opat, oot ko wieta do man, bana kuude do humedihu gukonan di kugal man na, koba krumia o jangi de ko yada tabi kugal lo hewabi hosam gukugal man.